Inpakkadin annya yamte imbate bube wonya inakbe shirannya nogin sama mi inmbari innon ba indonbuban she den bawo domega bunii be wo ton ton shine to se monsen wa suran derani soko verananan jam penan awori duniya ran pal suku nyarate to an nyami ga nyamega den sa nan kuma ban samabu grenan banten a gerananani ban pen bannanan we nani iba xiri iban kai ake pen liran we miyan pen bannen dori tuname te iban pea inban kagunnan men dem iwo beb nagan to idon ne ba nan pohti ka malore bu ne bananan pego bu ne banan pe gobu awo banar gu a bun neeshen awo gban bannu bu awo bunnek shen awo kpaa a bana bo ababun neksin a kpaki dogan ii ne dogan gpabu bete d ne dogan gombu rate nedon gan in pepenanan gwashi bashi doga ban karan penan Gan gberan gan ibalinananni gebu bate neban ibanyen kuda kamin kada kunu pat iwopen leran be karan iya saman leyambe ge locaci rananan weyanni penbu dani samabu yawinyenan go majimiga wope banen kago demlalo bebnakgan idon in dobi imgwaka pe gunyan idobi innon inwo beb nagun amembu deen demanga diniyare ixa nyenanan pen bananan iwabananso sama bu ado garan de yire banan pego i kai kaden iban sa shiran newab sanabu iba ibasi igum idobi kaden ibasa shimonani ibanni waden shin ikeshi beb kenso iwopen banan bebe ga abe banan dai dai amma penliran kumgwam kanite to wenan sama membanan demanni nedonba inxwa bruan dem su woran woraga agwanmi ga gunbu ga inmakbu bana danan suga iba goge zammanne ibak nesoran pegareriga Abu dengoo dbun kaden murenanne sumbu waksasanbenje nesara gen saga bannebu kowo yagani so pen bu'dan kadan kyageranani abanan tem kinnan akenan temkinan a wonshin asun dem nebe saman zamu tumaman tomanni sukegen suga abak penlinakin zamani banweyan ga penbu sumbu gebe gonje gonje iduniyaro an wemian nona ban wenanni sagaho ga zango work gadu teso gunwak ba da nyoso ga simen gore gun wok dan bumgu sumbu dennan jumwe wariko wariko genagani abashi samabun tem isa gawon ga izan wok te izen gunyenum le izan gbete amma weyanne isaga wan gawuke beshimu idon kpan mun idon maggi izanshigen nanxun to genakgan nebu weyan nyebu immanyenan sum guku wuri pat re dajum penbebu dan linkin To akalinen gunwok nyon asalin menban wenanni gubu minbti goran a lalla nebamu nanni ili izan guwogan wonte iwonko venrano gunwok danvalli ben woti de bot geran sumbu gun gun to an. nati kemsa nan wora samabu gba na weyannani menbu dan wora nxwa nannani nedon wok sama mum tese inbgamim ga sai gam tigammun sena gan munjena dannan ga mumjena we gamgan imba nywa membu dan amuma gaman te awobenan sama mum kuyi konanan so sama tari hiden ko puk ka gen newabsabu iwa pen bu sarani iwa puk den gbumshe nane gbam shi sama pula kagen awo ate pukshi suku gera wope gan woban ilagan abeni puk gan nan dageran juyiga har banarben sama lanne a same ze ne gunan seso so nyaran sama se iwo hanan ganwo bani igura abaru Gonbu lanabeni puk ganni gunbu go ran puk dem ko zamu penveran man nyenan abeni sama puk gan ga suwan deran koten peri ikeshi pensemen konyenene na bene sama pukci dem wora abesaman zeganni har mubin suran deran penon wa ban nan anne ababewa beb leban gen be awobenan membu bedan itep buri inerbara tok ganni ipukgare nesara dem gunbu ibavallan kan te karan. wora aban den bannan asamam pen lan den wari koran amma aba bunni wa ga amuma gore manabu ban bene gen gendan bo ilon shibene bebe awo a gen tebega asaman lebanso inbun penden wabo amaben so purum zan nyari to amfani peleban ga libe teso sai abaniga asamago to nmban so mma nya samanne towe yan samabu pukgan suban tebe ana bantim amman deman bu avatem baran kuma imalige wage anememba gubu a gebu Bantim i good bantim har maniya gun shiwo be xagannen a duniyaro ka dem ga imba penna gammi nakte amma membu den gonbu na gan tok wo insye nye nye nasarabu tom mumanga ivalla karan te igenbu igenlebani karan ban neksen aban asamanpen dem vallin membu nyo bu nyam kokbu yan konbura te pat igeran ga iya ganade wo to inyene budan tok buri makarantaran izuga tokgan te suga purum zannyari ikemshire worate sannan gunbu ilabe zannan de inwan menbu ben iswokmamumsu membu ijemiga igam hausamun ga hausa bonyaben ne abashi samabutemi iperebune nare abuja ra agammin buri samun ingwazam mira abuja agam ko re samamum kuyiran samamum den kokonnan so kobe ga se garan, Oebaroran asamamum dan ake bumman nyamenke samabute yan donga aten lega don merimbun akan gube iyayeren woganan garan wemiyan nanni buni gambuli mun inwami gam inwami gam hausa mum geriga gedugawa an nye nan soran ka ama nwunum an so to bellema gube kemshinnan nyame sama ko dame sama asarnan minan ga mumbir an to pendanan she man so awo be nan membu iberan de buno membum den inyla buran an igam samamamamun da gana werere dem duniyaron den chan geri nmunaben ga mama gammun ketoso purum man samkun amma kan magako mom ke den inmau xam teni ko gam gen dagana wereret mani duniyare den suwon deran wobe kage Penbanan ga purummate tebe kumshen ne ko kuro tim ban muma ga pat duri be deri webetem duri weyan tebe komshin genagen su ga we mi an den wora a den saman denan buno tem aaman ne iya ikem shin ne wo karan penbannan atum don gupolimo ran dem worabe pushin gun shi wo imebu inwo awori wari ko awo ra mashin pana nebuden a tem ton anasara gere i valla karan te wora sama buden awok purum awa ishi lep sanyamma nyara purumben penliran denmama nyara purum ben afak baba gan danan ben ko vallate neban ibina ka buno neba su wan deran nyabu samamananni isam ivalli sammabu gunbe sam. Penan sama mumanni goon bu i jang veronso har goon bu i gajumi ga i waan menbuga membebuma ikoyi i bai sanki menbu samamun kaden menbu goon bu ma sama mumden a konan na goon bu so har maan binanni awobe kageen i woran memba inagteran ga membu i jangi pen i geri makaranta i jangi pen inagi noni donga iya saman pumanan waa purum dim vallen bee webe sogum bura an dim i wo be kageen i nyenan makaranta dim i pumanniga wa i sampesamanigo i pumani membu